To akcip diyu ma omdan buna ga kari ɗakon na nawaz Buna kaziɗa kon, yee, atu teka ɗeng obda min, tawan ka ɗeng abda miri, akwai, bunak baziɗa kont kuwa kang əmdak dateen, to bunak keriɗakon, hungo kah əmdak daten no, kaziɗakoh, gaba, ka gaba citannyi ɗeng albasanetki ɗeng kalwa nuyi gagbiɗi, əskuru, yak buɗek, ya bunak, yabak kazidakotki, ga siditu arbasan, nin na gagttete ka, gajttatetu gudkon dowan glawa, ata atu glawai gaɗe sirin na gapati, na gabee, kalwan nyee gabee, gazabirangnyi, guba garabiranyi na ga zidki, dek citan gizidki man sai gagzuduu, kazi ɗakwam cuno ii veka, gabee, kalwang nyi ɗek citeng nyi deng arbasanitki na, kori ga pitu, gi petu na ga bee, gazabirangayi, atu ka jappa ga zigki na, ga pi gaku, na ya biritu akan ya biritu akang na yatgwat hawan kalwa su no a viva talda kit kit, kit kite, əmco no bunak ka gang əmdak dateen, gabu mangulutki dateen əmdan glamagan fani əmdan əlama ga feen coo akwai, desatkwa gaɗi əmɗan ko ta gatu maa mangul, mangulum cuno no gu batu, na jappa gi tachi ga kuna atum cuno, har kəɗan magen, <hesitation> kəɗan dungulen ka ii kwaken to koro akwai bunan ga zaman, ga zaman ro ya bak nh, <hesitation> tt, karek awai ny giba kerek awai ne ni na ga kaiyi vana on, kaziɗakan, euno, go kaiyi kaziɗa kəm cuno na ga waski ni ɗevayya na gibba karen awaini ɗavannana, gi ji di nayana, əmdan nayawa na kani gagtteka gigtteka na ga kaiyi kareng awaini man, ga bee, <hesitation> dak dungulen, ga taɗi gaku, kareng awai dai tawanka ga lamti, gulamti na gaptek kazida kotki caman ka, gəgtti eeka, kaziɗakon, ga kufitu, kang bunak əskuru, gu kifi, gu kufi, gu, eaman ko gə kuifu, gu kul, lamtu kareng awaini na, na nee kaziɗekom cuno na gat gunatu ii kunang karen awwai gut, gunin kering awau na, atu dabu kuma lakabu, jappa a ku nang, a'a dang aka, atu ba calcalin jappa ɗan aka na, galtati awaini glamu, lamtukwa wai kazidagwan, daku lamtutkwa, to atu manko ya na yin bembe əmdan flamago, əmdan buna go awai kazidakon.